Poland adhaa ishian adhaa birria ishinen inamaa dhunga khanaaa eee uniishia culture ishian toko famili familinii lila muhimua dini dininen Dini ishia khabdhii Dini thaa dhurani ghadchachathe inamaa isani Kaa dhurani dhubii hujinen huji birri midhasithi aminen bidii midhasithi eee warrinen hindhothi eee mzikinen hindotha khama mziki inamaa akhii Fredrick chopine kyloski faa aminen ghudio dhibin video games akhan dhatiyee wonsun irithi bekhen video game sun dewicha frospark iyo dylight yedheni